Niyon den ta meneju minan fo ko ti ku sham ye ke kan ke nei ti mina ko kera yau ko non ti tomongo niyon den ta war fo je longo ku la tee ti shia'a ki lon ku ne ke kan ke nei tee ra ko ti shaa ki ye ke ye kan an ke nei kan sha to ko gbon ku kan lee ti ku ko kon ti tee wee ya ma kan mo ta ya wee ne ma kan mo ta ya wee ne ma kan lee ye ta ya wee ne a doi wee ta ya nan ne a doo wee ta ya nan lon ku ko mo ye sham we mo ti minani lon ku ko lee ye sham we mo ti minaro ko bo ti waru ka gbon ku gban ti waru ka lon ku ne kama we kan kobo kan wee me ta ya wee ne ma kanlee ye ta ya wee na a doo wee ta ya nan ne a doo wee ta ya nan lon ku ko mo ye sham wa mo ti minani lon ku ko lee ye sham we mo ti minaro ko bo ti waru ka gbon ku gbon ti waru ko lon ku ne kama we kan kobo kan wee me ti tee ko a ma ni ye ti pere kan ke kan ti wee ai kan so wa soko te wee kan fowarani to niyon den ta tee ko wee ne kan ta kpang mo ti togo lon ku ne ke ti fo tee wee ni kan ta kpang mo ti tohgo lon the ne ke ti fo ko ti peni wee gwane ko kan fo ko fo sherep go ma sharan wee ke ta won yan kpang ke ta sa'a shem lonko ne ke wee ne ti dan lee niyon den we ne gei ka ti ku wee wuran kan peran me kan ke nei ti ku lub ma ni ye yuwa kan ke nei mu ke mo shan ni. Mo ke mo shii ne lon weyea aka ko lo yamma yamma a ka ko ke nei in mun ko ye ko shum to ka tee to shum ye ke ta ye ni ye kan shum wee kila ti sham ki wee kara munin ti shuu ni a mun ko ke nei kan niyo a mun ko ke nei kan te wee ke te wee ke ye makan a doi an ye nin ke na ti din niyon den wee ye waro kpang ti pere kan mere kan me yan ke nei mu shii ju me ta gai niyon den ko doo ye kpang mu shi yu. Ta sham kera ti shicki wee ta mu na ti mee a kan tee ti mina ju mo sham ti kora ti shai ki wee ka me shi go ju a kan gbonjuk me an kula sherep kolo shiso me ma fo nei ma fo ya ni wuroju kama ma nonoju me kan ke nei mo gei pen me kan tee re ma gei ka pen me tee re in foro wee fo menani ti shi ni in ti shanu to sheju kan tee sha wee ne gei ka me kan ke nei mo she wuju me kan fo shere an lee niyo den mo she yu ju me an fo shere, mo we ju kera niyon den Mo wejo kura niyonde ta shini niyoden yuru neme kan shunu lon ku ye ma don we mo ta ma fokne bwoyum to ma gei ka ta she in la for we ye ta mina ne me tere mar fokju ma gei ka ta minano moye a do weta shane bwoyum in shar we ta menane in meni, she pere ne gei ka me an kenne ti ku buk ye wende yu woju me ta wukko niyon deen ti shi wefo yoro kene ye weya to shemei ya a pelu ka la diyo. den a fela ka da niyoden akan kogi ye yamma aka to yamma aka kogoi ye ke ta shanii ke ɗokkom an fugum ka shinu an baluk ka shanu kulo ka shenu sherep kolo ka shinu kama shebuju to ta sharani ta shii ta mo an kene ma shera in ya gei ti shake mere ye ti fo yani ta shii moji yu ka tena lon ku sha tomon me shegoju an fugum kama sherep kolo to ma yu ka tei ta shii ma yuwa gei kpang ti ku mere yini ti fo yani she mo mo an kenne ti she me don me an gei shinii. Ma yuwa ka tene, tene mere ye goji ti tewe ya umma ke ma yuwa kan we go mo ke min ti moloko ka ye ne tekabo ka fo tome na mo wesho kwa neyo lon ku we ke kante yamna menago yamma te ka ya ni ma menago mo ke kwan niyon deen tomon ke peno mo ke ti ku kwani terem, we shewo ne mo ta ammo kugo ka kenne terem to we ne geika ti shseki me yamma me ya mo yoju kan kee ti ku buk mo shewoju me ta ya gei ti sheke me dee yoju don me an geiju ti ku buk, me an kulo me an baluk ye ne shera an fugun, sherep kolo, ma ka me an kenne ti ku buk goji mon ti shuw kiraju ti fore ma fora kene in mine ti me shegoju don me an gei biju. lo me an kenne ku buk shigo ju me gei bi me teri ku bok goji ma don we ta shun tomon me an kene ti ku buk goji, me gei ka ɗon we ta yu shuranmu Gei we wono ma yu shuran ti ku buk goji goji kenne wono man ma ta degini mina weta wa loro we fo sha lomo mon digin ma ta wa ohfon ɗoo ye goji ta sheya ne ti guk minaju in ohfo ye ta yeru mani we an sha to mon ti ku buk goji in ken ti ku gbuk goji in len, mo weju ɗeeju ti ku kenneju ya gwa kiye kenne jiyo neyon ɗeen in shek shenu, jiyo dige niyon deen masho ka shenei ɗo ti towo ma mena bi ɗoge me geika a ɗoo we ti kira, a yu we fo ya ni ti ku buk goji ta gei shabi ka aɗon shere, we yuwa do kpang ma kan kanne ti ku bule goji mo ahu poshereju monti for we ta mina ne ti ku buk goji, lon ku sha tomon goji ka ye ne shera mo for ke naju in for we ta yoro we sha tomon ti ku buk goji, ku buk goji meyaro bi dige ku buk din yuwoju tomon to me an kenne ti ku buk goji shegaju me te shulo me pellen shiggu an weju to ati ya ka te w yamma me go mena gui we sha tomon go we sha tomon mina go we sha tomon me ke legati posherego.